Telephone zay môlô <hesitation> fômba fampiasagna azy na raha zany kôfa miasa ôhatra edy e misy havategna alavitra any amy tany tsita maso, raha zany tegna magnamôra antegna mifandray amin'ôlo mifakaregny feo amizay koa lasa nahay nivoatra koa raha io afaka managnano zany ô appel vidéo sady mikoragna mifankahita sôra, mifankaregny feo avekeo kô ana zany ko te haregny vôvô tsy voatery ohatra fataotsika i akôry atô ino vôvô, anao miantso fô magnantso ologno anao avakeo mampiditry crédit hely mitandregny vôvô akagny izany.